Þorsteinn Már Baldvinsson vék í dag tímabundið úr starfi forstjóra Samherja eftir ásakanir um spillingu Björgólfur Jóhannsson fyrrverandi forstjóri Síldarvinnslunnar hefur tekið við starfinu siðfræðiprófessor sem vann að rannsóknarskýrslu Alþingis um bankahrunið segir líkindi milli þess sem þar komi fram og mannbjörg varð þegar fiskibátur strandaði í Súgandafirði í gærkvöldi líklegt er að skipið brotni niður í hvassviðri í nótt tjón útgerðarinnar hleypur á hundruðum milljóna neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Feneyjum á Ítalíu vegna mikilla flóða borgarstjóri Feneyja segir að flóðin og varanlegar skemmdir vegna þeirra séu bein afleiðing loftslagsbreytinga formaður Neytendasamtakanna segir að Orkuveita Reykjavíkur

hafi án heimildar greitt eigendum sínum fjórtán milljarða í arð á síðustu árum veitur segja málið byggt á misskilningi

gott kvöld Þorsteinn Már Baldvinsson hefur vikið tímabundið úr

Samherja eftir ásakanir um spillingu hann segir að menn muni axla ábyrgð ef þeir hafa gert eitthvað sem stenst ekki skoðun Þorsteinn Már Baldvinsson verður í leyfi sem forstjóri meðan athugun lögmannsstofu sem Samherji réð til að skoða málefni Samherja í Namibíu fer fram Björgólfur Jóhannsson verður forstjóri á meðan Björgólfur var

eitt sinn forstjóri Síldarvinnslunnar sem er að stórum hluta í eigu Samherja og þar áður framkvæmdastjóri hjá Samherja fréttastofan hefur margítrekað reynt að fá viðtal við Þorstein Má síðustu daga síðast hafnaði hann

hann fór hins vegar í viðtal hjá Stöð tvö í dag þar sagðist hann hafa vikið tímabundið þar sem honum blöskraði umræðan þessar árásir hér á Íslandi

hafa gert eitthvað sem stenst ekki skoðun

það er rangt að við höfum flutt milljarða frá Afríku það fréttastofan hefur líka margítrekað reynt að fá viðtal við aðra stjórnendur Samherja fréttamaður fór á skrifstofur fyrirtækisins á Akureyri í dag

til að leita eftir viðtali við Kristján Vilhelmsson góðan dag skömmu fyrir fjögur fór fréttamaður svo á skrifstofur fyrirtækisins í Reykjavík en starfsmaður í móttöku fékk ekki leyfi Samherja til að hleypa fréttamönnum upp á skrifstofur fyrirtækisins þau skilaboð fengust síðar að

allir hefðu verið farnir fréttastofan hringdi í Samherja og spurði árangurslaust eftir nýja forstjóranum hann svaraði hins vegar í farsíma Björgólfur lofaði fréttastofu viðtali í síðasta lagi á morgun líkindi eru með því sem fram kom í kveik um Samherja og rannsóknarskýrslu Alþingis um bankahrunið að mati

norskur prófessor segir millifærslur úr norskum banka tengdar málinu þær stærstu sem

ræðir við hann í dag um

og þann hluta sem snýr að viðskiptabanka Samherja í Noregi d n b í gögnum um

hefur komið fram að háar upphæðir fóru til aflandsfélaga á Marshall eyjum frá d n b og að grunur gæti verið um peningaþvætti bankinn lokaði á þessa reikninga fyrir nokkru og hefur upplýst að málið sé í skoðun rui segir of snemmt að fullyrða um umfang og eðli málsins en þó sé hægt að segja að á bankanum hvíli skylda að fara mjög varlega því skattaskjól séu meðal annars notuð í peningaþvætti og í þessu dæmi millifæri sjávarútvegsfyrirtæki háar upphæðir millifærðar á löngum tíma ef í ljós komi að bankinn hafi sýnt vanrækslu eða andvaraleysi í málinu sé

í Noregi og ef hann muni rétt einnig á Íslandi Vilhjálmur Árnason prófessor í siðfræði var formaður nefndar sem birti skýrslu um siðferði bankahrunsins samhliða skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis hann segist sjá líkindi með því sem þar hafi komið fram og í umfjöllun Kveiks

séð þá eru líkindin

mjög slæmu viðskiptasiðferði þar sem allar viðmiðanir um samfélagslega ábyrgð eru augljóslega brotnar þá sé sambærilegt að traust hafi verið misnotað og umfangsmikil notkun skattaskjóla og aflandsfélaga og fleira sorglegasti hlutinn í Kveiks umfjölluninni hafi þó verið annars eðlis en hafi verið í umfjöllun um íslensku bankanna

er náttúrulega fyrst og fremst að grafa undan stoðum íslensks samfélags skulum við segja þarna er miðað við þessa umfjöllun verið að nýta sér kerfi þar sem eru spilltir embættismenn og stjórnmálamenn og í rauninni

arðræna fátæka þjóð með því að þeir njóti þá ekki arðs af sínum auðlindum

tvenns konar öfl í heiminum hafa náð fullkominni alþjóðavæðingu stórfyrirtæki og skipulagðir glæpahópar mörkin eru stundum óskýr sagði Smári McCarthy þingmaður Pírata í sérstökum umræðum á Alþingi í dag um spillingu smári benti á að fjöldi Íslendinga eigi fyrirtæki í skattaskjólum þótt það sé ekki ólöglegt hafi notkun tvenns konar öfl í heiminum hafa náð fullkominni alþjóðavæðingu stórfyrirtæki og skipulagðir glæpahópar mörkin eru stundum óskýr það þarf að auka til íslenskra aðila sem eiga erlendar eignir það þarf að koma á öflugu virku eftirliti með fjármagnsflutningum það þarf að lögfesta ákvæði um afhjúpendavernd og tryggja öryggi þeirra sem uppljóstra um glæpi forsætisráðherra sagði að margt hafi verið gert undanfarinn áratug til þess að

bæta lög og regluverk í fjármálum og viðskiptum þótt gera þurfi enn betur hún sagði jafnframt að íslensk fyrirtæki sem starfi í öðrum löndum beri ekki aðeins ábyrgð á eigin orðspori heldur orðspori heils samfélags og því varði mál Samherja alla Íslendinga það var ekki aðeins fjallað um

í umræðum um spillingu heldur einnig í upphafi þingfundar þar hitnaði fjármálaráðherra nokkuð í hamsi vegna

orðanotkunar formanns Samfylkingarinnar herra forseti ég óttast að Ísland sé að teiknast

umheimsins ég tel að það sé engin fyrir svona dramatískum orðum og þessari lýsingu á landinu okkar að sjálfsögðu hef ég áhyggjur af orðspori sem við Íslendingar getum séð bíða hnekki vegna þessa máls en það ræðst

af því hvernig við tökum á málinu hvernig úr því spilast ef eftirlitsstofnanir þurfa aukið fé munu þær fá aukið fé kæra Blaðamannafélagsins á hendur Samtökum atvinnulífsins vegna meintra

hjá m b l punktur is og Ríkisútvarpinu verður þingfest á þriðjudag stefnan var gefin út í dag samningafundur hjá ríkissáttasemjara hófst klukkan hálf tvö og var að ljúka að óbreyttu hefst

átta klukkutíma vinnustöðvun á fjölmiðlum í fyrramálið Ingvar Þór Björnsson fréttamaður er hjá ríkissáttasemjara hvað kom út úr þessum fundi

það er enn of langt á milli aðila

við sjáum ekki til lands við verðum að standa með verkföll valda miklu

fjórum var bjargað eftir að fiskibátur strandaði í utanverðum Súgandafirði í gærkvöld báturinn er ónýtur tjónið hleypur á hundruðum milljóna að sögn framkvæmdastjóra útgerðarinnar neyðarkall barst frá fiskibátnum Einari Guðnasyni um klukkan tíu í gærkvöld þyrla Landhelgisgæslunnar var komin á slysstað um einum og hálfum tíma síðar vindur var hægur en mikið brim það lá alveg á stjórnborðssíðunni eða hægri síðunni rétti sig

og skall niður á steinana í fjörunni það var okkur ljóst mjög snemma að tíminn var ekki mikill hjá þessum mönnum

að veltast þarna í bátnum við ákváðum að taka tvo og tvo sem við gerum að alla jafna ekki tökum yfirleitt einn og einn upp í einu skipverjarnir voru skelkaðir að sögn áhafnar þyrlunnar en heilir á húfi björgunin tók aðeins tíu mínútur

lenti þó í hremmingum á leið upp það kemur sveifla á mig og ég lendi í mastri

fyrir mig höndum og fótum ég meiddi mig ekki en

sjá mastrið koma lögreglan á Vestfjörðum rannsakar tildrög slyssins og hefur tekið skýrslu af áhöfn bátsins eigendur björgunarsveit og áhöfn varðskipsins týs mátu aðstæður við birtingu þetta er ekki gott það er ekki hægt að lenda þarna við bátinn það er stórgrýtt

bátinn núna bara á tólf klukkutímum báturinn hverfur héðan líklega út í nótt af sjálfu sér miðað við veðurspá það verður nokkra vikna mánaða törn að týna upp drasl úr bátnum úr fjörunum hérna báturinn var flagsskip útgerðarinnar h f það var tuttugu og eitt tonn og tólf metra langt smíðað tvö þúsund og fimmtán skipið er neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Feneyjum á Ítalíu vegna mikilla flóða tveir hafa látist

og tjón hleypur á hundruðum milljóna evra borgarstjóri Feneyja segir loftslagsbreytingar valda flóðunum sjór hefur flætt um götur og torg Feneyja síðustu daga en sjávarstaða hefur ekki mælst hærri þar í rúma hálfa öld um einn komma níu metrar yfir meðal sjávarmáli þegar mest var þá hefur mikið hvassviðri gert illt verra tveir hafa látist í flóðunum en tjónið hleypur á milljóna evra forsætisráðherra Ítalíu lýsti yfir neyðarástandi í dag um tuttugu og fimm milljónir ferðamanna koma til Feneyja á hverju ári flóðin hafa sett strik í reikning þeirra sem nú heimsækja borgina samgöngur eru í lamasessi og fólk hefur þurft að vaða á milli staða sjór þekur

ítrekaði í dag að

væri óheimilt að hagnast á vatnsveitu skoðun á gjaldskrám allra vatnsveitna í landinu stendur nú yfir formaður

Neytendasamtakanna Neytendasamtakanna segir Orkuveituna mögulega skulda

milljarða gjaldtaka Orkuveitunnar var kærð til samgöngu og

sem komst að því í mars að hún væri ólögmæt ekki mætti taka hærra gjald en sem nemur rekstrarkostnaði við vatnsveitu Orkuveitan endurgreiddi því um fjögur hundruð og fjörutíu milljónir í sumar formaður Neytendasamtakanna segir að neytendur eigi

inni úrskurður ráðuneytisins tók bara til ársins tvö þúsund og sextán og í úrskurðinum segir að þeir hafi oftekið að lágmarki tvö prósent

mun meira og fyrir mun fleiri ár

tvö þúsund og sextán en Orkuveitan ákvað að endurgreiða einungis tvö prósent það er fram það og einungis fyrir árið tvö þúsund og sextán neytendur muni þó ekki græða mikið á þessu þessi mistök verði greidd með hærri gjöldum eða sköttum afar erfiðlega hafi gengið að fá svör frá Orkuveitunni og í rauninni má segja að þetta sé eitt af fáum fyrirtækjum sem ekki hafa svarað fyrirspurnum Neytendasamtakanna

samstarfi við samtökin samtökin sendu

fyrirspurn til ráðuneytisins um heimild

til að greiða út arð og hvernig fjármagnskostnaður skyldi reiknaður svör bárust í dag og var ítrekað til allra sveitarfélaga að það væri óheimilt að greiða út arð og ekki megi græða á vatnsveitu ráðuneytið hefur sömuleiðis boðað endurskoðun á gjaldskrám allra sveitarfélaga uppsafnaður hagnaður

rétt tæplega fimmtán milljarðar undanfarin ár og það má leiða líkur að því að að meginstofni til séu þetta oftekin vatnsgjöld það er þá vatnsveitunnar að færa rök fyrir því að tekjurnar séu tilkomnar vegna annarrar starfsemi fram kemur í yfirlýsingu frá Veitum að þetta sé rangt og hlutdeild vatnsveitu í veltu OR í fyrra hafi einungis verið sex komma níu prósent enn fremur hafi endurgreiðsla

vegna ársins tvö þúsund og sextán verið í fullu samræmi við lög og fyrirtækið taki undir álit Samorku að afstaða

ráðuneytisins byggist á misskilningi samkomulag tókst í nótt um vopnahlé milli Ísraelsstjórnar og vopnaðra sveita Palestínumanna á Gaza að minnsta kosti þrjátíu og fjögur Palestínumenn hafa fallið í átökum síðustu daga samkomulagið kveður á um að palestínskar

og stjórnmálahreyfingar tryggi friðinn á Gaza og í staðinn eiga Ísraelar að láta af hernaðaraðgerðum og árásum á Gaza og tryggja að vopnahléið sé virt að fullu þrátt fyrir samkomulagið er eldflaugum enn skotið yfir landamærin spennan hefur farið vaxandi fyrir botni Miðjarðarhafs síðan Ísraelsmenn réðust gegn forystumanni samtakanna heilags stríðs á þriðjudag og

honum og konu hans síðan þá hafa að minnsta kosti þrjátíu og fjórir Palestínumenn verið drepnir í eldflauga og loftárásum Ísraelshers Ísraelar segja Palestínumenn hafa skotið um þrjú hundruð og fimmtíu eldflaugum en sjálfir gerðu þeir á sjöunda hundrað loft og eldflaugaárásir á Gasa ekkert mannfall varð

herinn segist hafa drepið annan foringja samtakanna heilags stríðs í árás í nótt heilbrigðisyfirvöld á

segja hins vegar að átta manna fjölskylda hafi látið lífið í árásinni þar af fimm börn allt almennir borgarar skil ganga austur yfir landið á morgun og hlýnar skarpt með rigningu og sunnanhvassviðri en fremst í skilunum getur úrkoman þó fyrst um sinn orðið eða snjókoma að baki skilunum kólnar aftur með éljum éljum en Theodór Freyr veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir

sér um íþróttafréttirnar í kvöld Tyrklandi í Istanbúl í næstsíðasta leik undankeppni karla í fótbolta í kvöld ísland þurfti sigur til að halda í veika von um að komast beint á Dagný Brynjarsdóttir spilar með Selfossi í úrvalsdeildinni næsta sumar Þorsteinn Már Baldvinsson vék í dag tímabundið úr starfi forstjóra Samherja eftir ásakanir um spillingu Björgólfur Jóhannsson fyrrverandi forstjóri Síldarvinnslunnar hefur tekið við starfinu siðfræðiprófessor sem vann að rannsóknarskýrslu Alþingis um bankahrunið segir líkindi milli þess sem þar komi fram

mannbjörg varð þegar fiskibátur strandaði í Súgandafirði í gærkvöldi líklegt er að skipið brotni niður í hvassviðri í nótt tjón útgerðarinnar hleypur á hundruðum milljóna neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Feneyjum á Ítalíu vegna mikilla flóða borgarstjóri Feneyja segir að flóðin og varanlegar skemmdir vegna þeirra séu bein afleiðing loftslagsbreytinga formaður Neytendasamtakanna segir að Orkuveita Reykjavíkur hafi án heimildar greitt eigendum sínum fjórtán milljarða í arð á síðustu árum veitur segja málið

byggt á misskilningi